Naandaninuundo la'a ja dadikindo kuenda menna tiuku ja ku basquet jiaa ku jani kudiikindo in ninkuiitando kudiikindo ja ku balón ja ku io maá niu'u iu ma'a juegu ja xikuudiikindo balón ta ku ñerrundo pelota mixteca xiikunde'eando futbool naanxe'e xuuka'a ta nixeenuundo tiuku ante ka atiuu janikuu ko vitnaa ninkuita ma'a juegu io vitnaa.